Kôfa maren̈y rarin̈y izen̈y izen̈y za raha nia- nian̈arana ta lekôly izen̈y tamy tamy tamy troaziemy izen̈y raha azoko onon̈y. Avy eo amizay raha navy anaty fijerinakà olo mangataka mitaky rarin̈y amy tribonaly àby io izen̈y ia!